زه پېرودنه په انټرنېټ کې غوره ګڼم، ځکه چې دا چټکه او اسانه ده. زه کولی سم په څو دقیقو کې لسګونه محصولات پرتله کړم. د کور له ناستې پېرودنه کول وخت او انرژي سپموي. خو ځینې وختونه د پلورنځي فضا لیدل هم خوند کوي. په انټرنېټ کې زیات انتخاب او تخفیفونه سته. زه دا هم خوښوم چې پېرودل راته دروازه ته راورسي